Selaik balewe aga, kengngeq olokkolok iya tuo e ko wae e. Ero olokkolok tuo ko wae e, iyanaritu kura-kura, cuppang, bukkang, teri saloq, puarang, udang, tude, kalomang, compa-compa, sibawa cumiq-cumiq.